Iho comida kukanru navaru kuu aciti yeku ka kavaru comida, ndakachi ndavaru nuu aciti ondakeru deen cuchi ndono baju na iho nakenru este onré ndavaru la'a arroz onre nada ndito, londan nduchi ho onré ndavaru na'a comida gan ndavante ndakenro la aciti na'a, nada ke'e va'a chiuna ndakero lan nden ndenya onre ndavaru dita ne'e dikachinru ndakeru la'a manteca cuchi na dakuino ye'e deen chindakero la culandu ndakeru este la cebolla ndakenro chí vanjuina nayee ndita deen, ndavaru kenru ho onré ndavaru ñuñe kuduu ndakero la'a la'a manteca onre ndavaru tuku ndakeru la'a manteca nama ndakenro aciti chivajuina iho ndakero este ditá deen odakero manteca chi atuu ndañuu koño cuchi knero ndono iho va'a njuina ndakero deen cuchi.